Noŋ wo te kee noo la, see paa posibulu parisiko, niŋ i keebaayaata, saki suuri ti rewiyeŋ anariyeeri i ka i miira i la sonesso la le, i ke i miiraa i, i. i wuluuňaa la. I ka i miira faŋ i la alifaalula minnu ye i wuluu. pari ekisanpulu nte, oosoridiwi, niŋ nŋa kinoo loondi ooo, oŋ boŋ palaa. nŋa a loondi nbe a domo la. se pansi aa maa mamaŋ ka a fo niŋ a bi jaŋ. nŋa a dii a la a. a ye a domo.; Ili mo sanbulu ko nŋa miŋ ke a ye nuŋ see, see nee riyeŋ, aloori ko alihamidulilaahi rabili aalamiina